Ilay kolotsaina rosiana indray aloha ohatran'ny tsy dia haiko loatra koa ny momba an'azy a, tsy dia fahenoko matetika koa ilay rosia